Fomba fiasana montre amina lera. Montre fitaovagna mandeha pile na mandeha courant manondro lera. Izy io mihetsiky mikisaka isaka segôndy. Segôndy io amin'izay mikisaka ahafahany magnaboaka minity. Minity mikisaka ahafahany magnaboaka lera. Ke izegny ahaizantsika andro amin'ny firy, ohatra deux heures na trois heures, na andro mandraigny na andro hariva.